ودي أتعلم الإسبانية لأنها لغة رومانسية أحيال أحسها مرنة، وبعدين هم- هم تساعدني بدي أسافر لأسبانية وأمريكا الجنوبية خصوصًا البرازيل.